نعم، لأن هذا يساعدهم يطورون مهاراتهم ويبدعون بشكل أفضل, الخروج بره الصندوق في بعض الأحيان يكون حل ممتاز وتعلم مهارات فنية شيئ مفيد ما في شك انه بيكون عامل مساعد في حلول استثنائية بين الحين والأخر.